فیتا، گوڈا، چیڈر، موزاریلا، پارمیجانّو ریجیانو، پارمیزان، گرنا پادانو، پیکورینو رومانو، اسیآگو، پروولون، سکامورزا، کاچوکاوالو، فونتینا، تالےجو، ماسکارپونے، ریکوٹا، بری، کیمنبیر، روکفور، بلو چیز، گرویئیر، ایمینٹال، سوئس، ایڈم، لِمبرگر، کولبی، مونٹیری جیک، یارلزبرگ، اپنزیلر، ٹلزِٹ۔ ربلوشوں، رَکلیٹ، کونتے، بوفور، آبوندانس، سینٹ نیکٹائر، مونستر، کیسو فریسکو، کیسو پانِیلا، کوتیخا، اوآخاکا، حلومی، بُراتا، بوکّونچینی، اسٹرَکّینو، گورگونزولا، مانچےگو، پرووولا، پنیر، کاٹج چیز۔